<hesitation> gocok gocok ki jiong enang baskom terus yate kue lapis <hesitation> barra di palakoi sola <hesitation> barra mararang, terus ya te beppa dadar di palakoi, <hesitation> di palakoi te tarigu-tarigu. terus ya te <hesitation> kande kande <hesitation> terus yate ku kande kande ngina ku pokada enang kupurai memang karna pammulana' biccu iya memang to ku kande karna iya memang iya tarru' na nasu mamaku jio banua.